ס'איז דא אלע מיני ברויט. ס'איז דא ווייסע ברויט, הויל וויט ברויט, און פון א יעדע ברויט לויט וויאזוי מ'האט עס געמאכט. און ס'איז דא סאוער ברויט אויך, אלעס האט א אנדערע טעם און איינס איז געזונטער, איינס איז ווייניגער געזונט, און מ'זאל עסן ,יעדער זאל עסן וואס זיי ווילן עסן.